Ñanemiari rambueve yaikatu vaera yambopu mopeti instrumento yaikua kavi vaera jaeko nota rupi yayapɨjakata jeje, guitara yaikatu vaera yambopu porque kuraiño pe ngrara yandepuere yaikatu yambopu jeta va reta jovai